A calcolatrice a serve pe fâ i conti, de quelli conti che fâli à man se peuan fâ, perché tutti i conti se peu fâli à man, ma riësce diffçile, noioso, ti rischi de sbaliâte. L'é da dì che ormai con Excel anche e calcolatrici son passæ de mòdda.